z'dua tw vete ndw nosokomio pse trembem, pse nukw tw drenjwn fare atje.

Pashkwve tw mwdha mbjidheshim tuti nikoqirw qw jeshwm nw shtwpi, e pjekwm qwngjin ndw hell, vejm, keshwm vwnw ve tw kuqe, e...

Me Vujuklaqin e Papamihailin, Cw kejnw atw Cw thojnw, Ce thojnw Ksilo sto paradhiso. Tenie shum e mirw, vejmw neve shohwm nw sinema, edhe shohwmw atw qw luan.

mw ahristo pramw ishtw miu, miu. miu aj vete ku Con edhe trazon edhe nukw mbores te Cosh pse pshihet

qw jesh e vogwl, i thoj jajas bie shi jasht, vej jajai tw shih jasht nuk kej shi, ja thosh psefti u tw kej shi. Mw thoj jajai pse mw thashe psefti, ma pse bi njwCik shi, njwCik shi e hi bie, njwCik shi, shi, njwCik shi bie. Ma nuku bie fare, e, stamatisi, thashw u, ekatallaves?

ata qw vdesin. ven e mer nekrothafti e vete atje dhe i kall me ... me varrw, me var atje i kllasnw, ee, pastaj...

atw qero keshwm koqitin, keshwm atw qw bjerrnw koqet nw, koqetw nw kurm, keshwmw...

Cw jesh e vogwl, doj tw haj twrnjw patate tighanisura ... edhe bwrxolla, edhe njatwr qw mw pwlqen, qw mw pwlqen njatwr fai tw kwltonem nani. mw pwlqen, mw pwlqen qw vwrwmw cheli [???] e pjekwm.

Na nxij mwma punwt qw tw bwjmw, si tw fshijmw shtwpin, si tw ljajmw pjatat, si tw fshijmw avlinw jashtw, tuti ato na i thosh jwma pse ne jeshmw tw vogla, nuku dim, edhe nxij tuti mamaj, mwma, e na nxij tuti mwma.

qw jesh e vogwl, mw pwlqejn ato Cwrap qw bwjshim, qw ishin tw gjera ashtu, mw pwlqejn ato, edhe sipwr tw vesh njw kwmish atje, qw te kemi qepur...

qw s'jesh martuar akoma e jesh vajz, qepij ndw shtwpi kwmishw, tajere, rombe, qepw. E, qendis, arghali, keshwm edhe arghalin, bwjm edhe nw arghali, keshwm edhe dhen, dhi, e bwjm edhe djath...

kemi jatro kwtu, shumw mir jatroi, ish pwrw..., pwr barkun, pwrw..., shumw mir jatroi, e, mw sheh edhe djeltw tuti, ishtw edhe pwr djelm ai, jatroi, kem edhe njatwr jatro qw isht po duam njatwr pun, kemi ... i je beremi me barrw duamw jatronw njatwr [???]

menate qw ngrihem, ljaj hundwt, ljaj prosopin, ee, bwj kriqin, bwnj kafe edhe pi, pastaj ze punwt, bwnj fai, vete tw ljanj, fshinj shtwpinw, punwt qw ka shtwpia.

Ija panjwete [???] tw tw thom njw kwngw, nani, tw ta thom nani, o e bukurw shkurtaqe, ija tw tw puth nw faqe, ija nani, katanani, qw vate mwma nga divani, eee...

Cw bwj punt e shtwpis edhe shpwtonj, dua tw bwnj njw pun ndw duar, i tw pleks njw, i tw qep njw, i tw qwndisw, mw pwlqen shum tw bwj pastaj pun nw duar. E, po kemi angari, bwjm edhe angari.

...nga zoia, qw Cova njw njeri tw mirw, u martuash, bwra djwlm, bwra nipra, jan tw mirw, i shoh edhe mw vjen hare qw shoh, edhe bwj krishtinw [kriqinw] nw zot edhe thom, i thom efharisto qw ma ka dhwn tuti ato.

qw kwndonjwnw, mw pwlqen zahura, ai thoj ca tw bukura traghudhja qw thuej, ca kwngw tw bukura, mw pwlqen edhe njatwri, e

qw s'e kam harruar edhe mw pwlqeu shum, isht qw vajta nw Jermani protoher, me aeroplano. Nuk u trwmbsh fare, bukur isht, vajta atje, mw pwlqeu vendi qw nuk kesha vatur nw Jermani, e, erdha kwtu prap me aroplanon un, nukw trwmbesh fare, mw pwlqenw shum.

qw mw pwlqenin shum jan trandafilet, jan gharifalet, gharifaletw, janw krinet qw mbjedhwm nde, atje nga arat, nga vreshtat, ka krine shum, atje, ljulje, ata qw moskovolisjwn, krinet, mw pwlqenin shum, edhe mwrteja, mwrteja.

makarunet, xolja, edhe krimbla, i gjeshmw atje mirw mirw, presmw brumwtw copra copra e i kufosmw me duar edhe i ziejtim, pastaj keshwm djathwtw edhe gjizwn, i shtermw ....

e, mw mbaj jajai, e, mwma e tatws, ajo ish shum e mirw, mw lij tw bwj Cw tw doj u, jeshwmw, keshwm edhe njw tw... dhi, dimrin, mw mir atje qw kej, qw kejm dhit atje, dimrin, de, nw Morno, q'ish atw qero, edhe atje mw kej jajai edhe mw mbaj, qw nuku kesh skoljo, po kesh skoljo, vinj prap te mwma edhe te tata qw rijm